Brazil de la tinsɛka n yuun kɔɔri sikiri, kɔfi la diisi zo'e zo'e. Ba yuun de la nɛreba n yuun kɔɔri diisi la zɔ'ɔra ti ba yuun tara la nɛresabelesi n de da'abeduma tuna, ba me yuun kelum de la nɛresɛba n yuun kɔɔri kɔfi la zɔ'ɔra yuun ni kiŋɛ ka da la nɛresabelesi ti ba yi'ira ba to da'aba duma la tari kiŋɛ ba tiŋa la puan ti ba dɛna nɛresɛba n wan kɔɔra bɔ'ɔra ba to ba nyɛta di nyuurɔ.